to mi yiɗi mi hawta himɓe ɗiɗi 'daban-daban', arn ni mi waawan mi tawa gorko may, say mi yecca mo ah woodi ɓinngel feere, ɓinngel may o boɗɗo, o mari anndal, o mari hakkiilo, o mari muyal, o mari 'kaza' 'kaza' mi yaha mi balla, mo, mi yecca mo ni, mi yecca mo kuujeeeji boɗɗum ha dow goɗɗo may, <hesitation> mi annda ni ɓuran yiɗugo mo, o dinngan yiɗugo mo, say bo mi yaha mi tawa gorko may hanko ma mi biya mi woodi ɓinngel debbo feere, o boɗɗo, o mari anndal 'kaza' 'kaza' mi yaha ni mi yecca gorko may nonnon, mi yaha yecca debbo may nonnon, say mi biya to 'shikenan' mi yiɗi mi hawta ɓe nyannde go feere ɓe bolda. To to mi yahi say mi waɗa na ɓe wakkati be 'lokaci,' say mi yaha mi yecca ɓe say ɓe wara say mi hawta ɓe say mi wo'ra ɓe 'shikenan'.